किड़े माकुड़ो बेर आप्स मुञ्ज बात कर्णोके भूत तरीके होन। जुस एबी किड़े होन या तो से आवाजो गड़ दे जुस एभी एक किड़ो एटके होन तो सो एभी आवाज गड़लो तो तेत्का मतलब ये होलो कि तिने कोशिक ओताइ लो। से आप्स मुञ्ज आवाजो लेइ बात रोन कोरदे लागी